بې حوصلې‌توب د زغم د ختمېدو احساس دی. کله چې انسان ستړی شي، یا حالتونه ورته ستړي‌کوونکي شي، دا احساس پیدا کېږي او انسان ناهیلی، زر غوسه، او بې زغمه شي. بې حوصلې‌توب تل ناسمې پایلې لري.